﻿Ke maa minjii ƙen shina shon ƙen ƙuma tomoni, dungƙo, ƙilandam ƙo maa pirpiɗou, ke maa ɗung ƙuƙo shiina shon, ƙera shiina shon ƙen ƙuma tomonƙo. ƙen waro peedou kacha ka laulau ƙen illina. Shon ta shaƙƙi <hesitation> manni wei shon maa fooruƙo shikkom ƙera illaani ƙan ɓarinye ti shikko. Ke maa shingƙo shon ƙengƙo ɓarinyemo doi taa peraani ta shaƙƙi shinan chonummo shingƙa shingƙo, peneng ƙe maa shina shon paɗoim ɓarinye ɓambiɗi ti shiƙƙo. ƙe maa illiƙo ƙan sheket ƙendi yui atto. ƙe pang - umm, ƙe pang-aa ou- elenƙuni shon afooruƙo shiƙƙom <hesitation> shon maa fooriƙeeƙo shiƙƙo ƙe ta yu atto - attom. Peneng shuran shi shiƙƙo ɗoi muttuƙo mmo cha kai bari naa shineeno shinji ne maa shingƙo shinnjimmo ta pera ni tei ni ɓalaani pa, nda wreeeno ni ɓaalani to ƙema riƙeƙeƙo, ƙe ma shinƙommo ne ɓalaani ta nda ruweeno ne balaani. Ke maa ruƙeemo ƙe maa shingƙomo ɓalamo ndang nwa peron ta shina shonni. ƙemaa shingƙo shon shi ƙerƙeekƙo shiƙƙo, ƙe maa shina shoon, maa ƙerƙo shiƙƙo nong shinaa shon, ɓala a ta peraani ti shiƙƙom. Rashi shina shonmo warji ƙa pida-pida ɓirang manni ƙo ƙe ta piɗi yu shurani ke fuɗii eleƙui shonni a ƙerkom ƙen shineeƙo shon. ƙe maa dungƙo shon shiran shingƙa ta ywaani maar yu walan. Peneng ƙe maa shingƙo shon shonni ƙerƙeeƙo ƙar shina shon ƙa foori ɓirang'um. ƙe ta yu shurauƙo aƙam mandi we shira ii. <hesitation> Shaduƙoi ii yimooƙom. Yimooƙota ywaani ɓara tuƙu shurani. Peneng shoni maa ƙerƙom ƙe ta ɗungƙuna shina shon shurani ar waraani walam. Mo i shina shon shin walai kenan. ƙema shinƙo shonshin wala to. <noise>